इलेक्ट्रिक कितली उडिक गरम करपाक वापरता। इलेक्ट्रिक कितलीन एक वायर अस्तां जेतून आम्ही इलेक्ट्रिसिटी गाळ्ता, हेजाक लागून ती वायर गरम जाता आनी आमका गरम उडिक मेवता। केन्ना उडिक गरम जाता, तेंव्हा तिजो वाफ येता। वो वाफ जेना तेजे सेंसरिर लागतलो तेंव्हा कितलीक कळता कि उडिक गरम जाला। वाफ येताकत कितली बांड जाता। उडिक थंड जाल्यार कितली परत चल्लू जाता। आशे कितलीं उडिक सादाच गरम थेतात।